Lewru oktooba ɗo kam, to wari walaa ko minumata bannda feewol pewri puɗaani waɗugo wakkati ɗo. Lewru wonta ɗo, lewru ndu kare pewri ndu suweetas e kadigas ɗum himbeeji ngaatata, gam kona pewri e peewol gaɗangol ka sarkaaki ɓalli maɓɓe.